Las neveras son aparatus que premitin de mantenel los alimentus frescus i segurus pal gastu. Están inseñás pa enfrial i almacenal alimentus a una temperatura aparenti i assina ayúa a quital-si de bichinus i enreus malus. Enas neveras pueis entral de tó: frutas, verduras, carnis, pesca, amus, qualquiá cosa que se puea eschangal. Tamien premitin d'encongelal alimentus, essu ya pa más tiempu almacenal. Amus, una casa sin nevera...